Oh trompeta zany ohatra ka fa ts- tsofina, apidirana rivotsy agnatiny ao de mamoaky rivotsy koa. Da rivotsy igny azotsony bokao igny, satria mihotakotaky gny trompetra, de igny amizay koa mivadiky hotrany hoe feo hirahira sy ny tariny manao anizay.